Bueno yä'ki yä äjtyät nä'ijtyajutät kasyi, hay vece kasyi entre nye'kta'p na wejäyajtäjpa comunicatzäjkyjapa nye'kä, hay vece mi'äk ku'tyaje näna wejäyajtäjpa. mi ku'tyaje kyä'syajpa kyu'tyajpa äksi, hay vece kyu'tyajpa ane, este hay vece kasyi nä minu'ak yatzypät aknatzyajpa, hay vece minpa este tajpi jetij mi mi nyujkyaje kasyi'une' nya ma kyä'spä'yaje nyanhyajpa, igual tziji'i tambien jejtzye tzyämpopya kasyimama ma kya'syaje jetij nyanhpäyajpa, y hay vece nta pukspa je kasyi jentyität este ak puksa'nhäpya pe nta pukspa por que kopä'ni nyanhpäyajpa, jetij pyinhpäyajpa nta nta mjuspa puksä y este jejtzyetät ijtyo'pya yä'ki nasakopak'käsi, asi.